<hesitation> ශීතකරණයක් අපි ඉතින් පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩාක් ඉතින් කෑම <hesitation> ප්‍රවේසම් කරගන්ඩ නේ. ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙච්ච කෑම දාලා ඒවා අපි ඊළඟ දවසේ පාවිච්චි කරන්න ශීතකරණයේ <hesitation> සිසිලත් එක්ක ඒවා අපිට ආරක්ෂා වෙලා දෙනවා. ඊළඟට <hesitation> අපි එළවලු ඒවා ගෙනාවහම නරක් වෙන්නේ නැති වෙන්ඩ ශීතකරණයක තමයි දාලා තියන්නේ. එතකොට <hesitation> පළතුරු වර්ගත් ඒ වගේ දානවා. අපි නැත්තන් කිරි වර්ග ඒවා අපිට පාවිච්චි කරාට පස්සේ එළියේ තියන්ඩ බෑ නේ ගොඩක්. ඉතින් කිරි වර්ගත් අපි <hesitation> ඔය නැවුම් කිරි වගේ එළකිරි ඒවා <hesitation> ශීතකරණයේ දාලා නරක් වෙන්නැති වෙන්ඩ රැක ගන්නවා. අනිත් එක <hesitation> මන් කිව්වා වගේ මස් මාළු ඒවා අධි ශීතකරණයේ දානවා. එතකොට අර ටික කාලයක් අපිට තියාගන්ඩ පුළුවන්කම තියන නිසා. ඉතින් ශීතකරණයේ ගොඩක්ම <hesitation> අපිට අපේ කෑම ටික නරක වෙන් නැතුව රැකලා දෙන එක තමා කරන්නේ. මේ <hesitation> ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමෝටම ගෙදරක ශීතකරණයක් තියෙන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නිසා.